Raha managna hôtely ndreka zaho de hoe tonga de hoe i a misy mpividy akagny de mandre an'ny raha igny tonga de hoe akeo ny eo an: de magnano kafe, de magnano dité ohatra, de akeo koà mivarotra mofo de mofo varotako an misy mofo dipegna, pain choco, a mofo gasy, menakely.